لو كنت اخترت أن انا يكون عندي قوه خارقه كنت أخترت أن انا يكون عندي عضلات كبيره اوي ويكون جسمي قوي اوي أن انا اساعد الناس أو اساعد البنات لو حد عنده مشكله انا اساعدهاله وكنت هتمني يعني أن انا اساعد كل البنات ومفيش بنت تكون حاسه نفسها انها ضعيفه أو كدا